<noise> kalau makanan yang dak elok elok buat pernapasan kito tu sebenar nyo tu banyak jugo, cuma balek lagi ke tubuh kito masing- masing jugo kan <hesitation> macam gorengan, sebenar nyo kalua kito terlalu banyak makan gorengan jugo dak bagus buat pernapasan kito <hesitation> tapi kalua dak ngaruh di tubuh kito yo dak bakal keno jugo, awak selama ni makan apo be dak ado yang bikin sesak napas, kecuali awak kebanyak an merokok, nah kalau itu iyo ngaruhnian ke dado sampai ke sesak napas, kareno kito perokok aktif ni suah nak berenti merokok, tapi macam mano lah lagi, dak ngerokok yo mulut agak gimana, kalua ngerokok kebanyak an yo dada jugo sesek <hesitation> selain ado gorengan samo kebanyak an ngerokok tu ado jugo <hesitation> minuman soda <hesitation> samo minuman yang manis, samo jugo dengan makanan yang ado pengawet tu <hesitation> kalau panganan <hesitation> makanan yang ado pengawet tu jugo biso ganggu pernapasan kito ni, kito makan gorengan banyak, minyak itu biso bikin kito radang, nah selain tu <hesitation> kalau mau makan be ingat be jangan mentang- mentang di raso makanan tu enak jadi bisa se enak tu be kito makan, sampai kito lupo berhenti kan. <hesitation> sampai kekenyangan perut biso bikin sesak nafas jugo, saking banyak nyo kito makan tu, padat soal nyo kan kito di perut, kalau makan tu kalau bisa yo secukup nyo be jangan belebihan nian, kalau diraso sudah kenyang v berhenti lah, nanti kalau lapar lagi bisa makan gitu kan, dak perlu kito sampe kekenyangan macam tu sesak nafas kito <hesitation> kalau di tanyo makan yang biso ganggu pernapasan tu sebnarnyo bukan dari makanan abe. biso juga ya factor yang lain <hesitation> semakam rokok tadi tuh.